Eh laa reh qa'mood rukoor ki'wura la winaq taqee' va la winaq taqee' pues reh onteera tendria ke nqawura lo ke es eeh waqxaqiib' hora reh pues kurik nawik'saam janaj q'iij va wula winaq pues naq ki'wura juntz'ip ka pues wila ch'ahqon wunaq ki'wura wach ixib' kajab' hora tonses janaj lo ke la qa'sa re' nriye' pues janaj man kamana ta kurik ya sea ahpare' wii' nah kamana re'ee pues wila winaq pues ru'uum panaa' man ki'wura ta kiroo pues wila qa' n'oo kik'uluchaj cha porque wi'lam wunaq pues ru'uum pues max xwuru ta kurik xoo pan rikamaniik y pues kikut koon ruu' carro o xoo o si ojonaq pan carro reh n'oo rub'an chocar pues tonces laa' man kiroo ta reh laa reh la ke ru'uum janaj qamood rukoor nwura tonses la wurik janaj qa'sa ke tiene ke janaj nriwura tan siquiera la waqxaqiib' waqxaqiib' hora reh naa reh kurik nawik'saam junaj q'iij va je' naniq'aram tii si nawura wach juntz'ip aka man jurik ta nawik'saam k'axa te' ajaloom tah wuusta reh janaj wula Ru'uum la ke tah max tiwura ta kurik va entonces janaj tiene ke nriwura pues la waqxaqiib' hora reh la reh kiroo nakamana reh kiroo nawii' pan pan ahpa'wii' je' naja pues mas ke todo ru'uum j'e la akamaniik va porque wila wunaq ki'kaman reh je'tii reh albañil tonses si man kurik ta wilkee ko'eet kah q'eewa cha ch'ahqon ki'oo pan q'ajas ya derrepente xii ru'uum la max xwura ta kurik rah rahnam cha desmayaar riim tonces tahqa'keh nri'ilwa reh wila mood nrikima ja'ar tonces wi'lam winaq taqee' ja'ar ke ru'uum man xwura ta kurik pues eh maxii man xib'an ta fijar janaj qa'sa entonces pues k'eh winaq re'ee lamentablemente ki'kima ru'uum re' tonses janaj tiene ke rii rilam lo ke es na naa wura kurik va reh ja're' nawura janaj ke nawura kurik ru'uum quiere decir na wula na wura la waqxaqiib' hora ke nawura si nawura wach juntz'ip entonces kore'eet wula qa' nak'ulucham va tonces la la kurik naa nawura reh reh junai winaq reh wichin han waqxaqiib' hora reh kurik nawik'saam Ya sea nawii' reh pan paat reh naa najosq'iim pan apaat reh naa natz'aj wa si janaj ixoq pues janaj ixoq ja'ar lo ke es janaj imaas porque n'oo kamana pan rikamaniik la ixoqiib' ja'ar pues nkitz'aj kitziyaaq nkitz'aj pan kitraste nkib'an k'uxul kiwa' y si max wura ta kurik pues ja'ar tah man kiroo ta nwii' naj q'iij k'axa te' rijaloom k'axa incluso wila tatiro reh k'axa te' paam va porque man kurik ta xwura tonses janaj winaq ya sea laa la ixoq o laa imaas pues tiene ke nkiwura lo ke es lo ke es la ocho horas porque re'ee' la waqxaqiib' hora kotaq ak'on por igual ja'ar porque kotaq ak'on ki'oo nkib'an estudiar va entonces keh ki'oo y si man xi'wura kurik janaj sa sak'ojool o sa q'aa' lo ke nrub'an ja'ar es ke pan si ya rah nam estudiar pan pan k'uhtb'al toon nruwura qa ya y je'tii naq rilacha pan recreo pues tah wuus ta reh wula k'axa te' rijaloom ja'ar toonses man kurik ta wila si ya sea janaj sa k'ojool ya sea janaj sa q'aa' y toonses je' laa kotaq ak'on iwaal va tiene ke nkiwura je'laa' Laa waqxaqiib' hoora reh reh kurik nkik' saam onteera lo ke es la q'iij porque hoj onteera pues qonchalaal tiene kee qaa nqawura kurik reh nkamana kurik y reh nqawii' kurik reh pan qak'achariik